Вақте ки ман ба калимаи умед фикр мекунам, эҳсоси равшанӣ ва интизориҳои нек ба ёдам меояд. Умед ба инсон қувват мебахшад, то дар рӯзҳои душвор низ пеш равад. Ин ҳиссиёт моро ба фардои беҳтар бовар мекунонад. Умед дар дили инсон нури зиндагӣ аст.